United States haste ni tomung chamung khe belai kwbangma tamo hinkhe o haste o kwbangma jaat ni borok tongo. Kaisa jaat ni tomung chamung tai kaisa jat bai gwdalya tobo fano borok baksa kwthaalai tonglai. Tamo hinkhe kwbangma haste o borok rok o haste o faui tongo. Borok khe kaam tangnani tei sikima ni bagwui faibai mani tei tabuk bohrok o haste o tongkha. Amoni bagwui no America haste no kwbangma tongmung chamung tei kanmung juda juda ongwui borok kha bagsa khe tonglai jao. O America haste o united haste ni borok rok jotono juda juda.